Mmm ko y ta kaiin na ni iho oku ka controlar destino xó chí ha a an. adria kaoña controlar ta na jan tá, i iin nuguan konro tá xana drios vechia drios u ni ná nunguan konro i iho tá, najan ha a an. miyá uni ke destinar i iin destino xhi i iho odumio ke a kea detener amio nruku nunguan konro'o.